oyi mana ho dimiyan a'a uzo mu sin ma tete abe oyiya uzo o learobe bɛ boni o yɛrɛ bɛ zun be'uwe ma benɛ se a leawɛ maji obɛ zun mu omi niza ma'o mɛ oyi wa dan a yuo awo bepɛ toni ya'iri wefo fwe lo naso ha'iri we fwe ato oma wami han sɛroma ho dimiyan sɛroma bie mimu mabwɛ bɛsin to'o ɛrɛ vɛ ju wati zo dosona to'o tena ma zin ma'o yɛrɛ o bɛ zan ma'o yɛrɛ nuwo mi zin ma'o to'o dimiyan wawehe owa <hesitation> an zerema'i wa ani ani tomu zanro otawe awe zin wa'o yɛrɛ nuwo hini mi zin ma'o tomu manɛ a'o dimiyan yɛrɛ wawehe apo